שיך איז צוזאמגעשטעלט פון די זויל. און נאכדעם די לעדער אדער די סחורה ארום וואס האלט צוזאם די פיס. און אויב ס'איז בענדל שיך דארף עס אויך, ס'ווענדט זיך לויט די שיך.